קודם וואלט איך געזאגט העי, וואס טוט זיך. <hesitation> כ'ווייס אז דו בוסט נישט אזוי פרייליך מיט וואס ס'גייט יעצט פאר און כ'וואלט געזאגט אז ס'נישט קיין חילוק וואס מיין מיינונג איז אדער דיין מיינונג איז, אז אונז זענען אזוי גוט געווען פאר אזוי לאנג לוינט זיך נישט צו זיך צוקריגן יעצט פאר א קלייניגקייט, נישט קיין חילוק וואס ס'איז. ס'לוינט זיך נישט צו לאזן א קלייניגקייט שטיין צווישן א פריינטשאפט וואס אונז האלטן אן פאר אזוי לאנג.